Ke <hesitation> davaxichi tá yixaiin ti'yá yodó, tiyá yodó, tiyá tiyá chikitón, tiyá yata xó, he. nraga ña nguan nravigan. nrida nraviganni yichain, ada nradana chí mi ta otuai nadaiña, nri nadana tada nguan taxina ña kuchí chí mi ta okuai kadai ñajan ngu ña ixain aja.